Oli babé nang ucaméén étaas guñéni imbi guséét, aw bémojul mali, nuŋorul éséfuno, nubojéén guñéni maal nuŋaar éséfuno yayu uloos guñéni ufaak ank ulogoos buñéni sén éséfuno ya jaraam umi tahé gu séséét kinding uŋa maal ma séét mé nutaas éséfuno yi upuréén; imbi nubabaaj uwuréék, nuŋéés jigool nak uŋa yo nukontul salté yaamé do nuwurégi.